Ɛ inte have gosu shinkaf ba intɛɛ kɛ kawi shinkafa ke bike kawi shinkafa nike bane cɛk kɛbɛ cɛk ushinkapa kɛkɛ koi bayir na hai nikɛ per ke nu si nike yaa koi bayir niba shikpihe ba shi kpihe na bana tɛhɛɛ biki ja kor bɔɔ ja sonkɛ ba sonkɛ ba song a maa mbɔɔ sarke nu kpwihe bike chekpaa maa nisa ba ba wɛjɛhn na shɛku ushinkapa hano kɛsɛ iya tuki ineu na bana sɛksa iya sɛkɔɔ uhɛɛ na sɛku batang kɛ lɛɛ shiga iya sɛki ɛwari aneke a lɛɛ sɔɔ ushinkapa asɛkɛ yɛ sugu iya sɛki ni ubanu tuk ayɛa no suɔ nɔ suɔ shinkspa hano nu banu lɛɛ ugui ban u ŋyom ka sɛkɛ hai hai imai imai ohe na bana seku batang usenu se nima ba na lɛɛ bine ŋyime yedde ŋwo su bema a sɛkɔɔ shinkapa nwo abom u nyom ma ushinkapa gaba uŋyom hakaca bemi ewari hano yɛ ka berɔɔ ɔhei u ŋyomhaka damu haka bemo ohɛi ba aka bemi ewari yende ɛtɛ ŋyom ke seku shinkapa kuma uyende ɛtɛ ŋyom kɛ gui bana lɛi ɛŋye hane ugɔunati ɛtɛ ŋye nu ŋigeria kesonu vesa gbira kele domin ɛnye su jesaba tari yir oɔchui mbɔɔ sisa kpu. Zabe na bana heti kɛ zabɛ ingwa bikɛ zabɛ ɛmaa abika je bɔɔ ashinaba ba kuma bika jebɔɔ nye hane buya ete shije kpu zabe ke ma mbɔɔ bika jebɔɔ ejebɔɔ kom shina ba aba rishiba nda ɛbema se doka idan ubaya ete ke bike zabe mbɔɔ keje mma ashe ni mbɔɔ bana ba ba jena je aba ŋyi iteuna bana aje aso nudeh a sebɔɔ nu deh aa ubina lea mbɔɔ ka ko aje ejɛ ka kpeni ne nabana ko awur bai bai ubaya esohono imbɔɔ saso no ɔteuna hane aso na ame se pha saha aseko na ame se pha askmata mbɔɔ ka jena nyi oteu atu ka aneke je na nyi nabana ajɛɛenang enang eihara te haiha onangbom ɔsenibe eŋye hane enang <hesitation> nabana gbesiho nang hano na mwee banaba haiha na ba pheng a haa aha baba gbesibo ɔnanghanoba akɔi abin rare niyɔɔ o <hesitation> ogounati kamata aykinfe atalaka aha dena yikite ba kɛ sonu resa gbira akelɛ ne ɛce abinyono domin abika jebɔɔ nda kaba ba jenaba anyi na bana je idan bika hehu ŋyomhanw atiba tong udeha ne naji uyirete ke je adakir nigaha ne ke nyi unasarawa bika jeya unom unyin ashe phengi bɔɔ. Cewa intɛɛ kena phai hara amma uyedde mbɔɔ haka jena nyibɔɔ osu oteu ajena bɔɔ <hesitation> akanye akanye te aso aso kusa ni ŋte hene ke haka ŋyibɔɔ ba yɔi tuk hana dena pheng iha te shina phai ba amma nda bisa nda sa yikiwi ntɛ ni jihi ashe ni mbɔɔ bana jena ka ŋyi iteu shi cika hane kɔcak akoi ɔteu nyom udehane buku sok ni ŋkpi hane buku udak suju hoi igɔɔh kami nyi akamata ase nike bane doku ude amma hake doki yir ba so intɛɛ icɛna he a gounati da biki sa sɛa amma yiki ntɛ ajena ka ri ineng na bana ayiki ntɛ igbam domin ni ntɛke bana gui iban, kɛ soni haa sosai domin abin eyɔɔ ugounai hina kpewi ntɛ incheng ihaki goi ibange eyɔɔ ba sei ba tukinwoɔ u de mu nom weje weje a awoyoyi icu icu cucuyɔɔ si yɔkɔ har inaku tɔɔ nying ko utɔphei kama dei ni hum ochucek inai per kim dom he nyima ma sina bema amma tu nekeye a sisijasi hide nyime amma shina dena ubuku tu uma abi kaje bɔɔ aguna rin ntɛ ba so intɛ ke so nu vesa gbira kele nu jihano nda heti mbɔɔ apheng intr kr soni <hesitation> anpaninkeso nu. <hesitation> Ubin te <hesitation> mbɔɔ shisha iya kpe bin an pani ni nte. nda shina ajɛbɔo isoho no ha bana nehinte no bur ba kuma imbɔɔ ba ta inte bike seyir ba coka abin nyome hina kpeino abika sa bera za atu nekeye sa kɔɔ obe hane ko sa kɔɔ <hesitation> ude metene sa knena ɔchuha. sa ba ninte bana sui inte cewa keje tu ingwa keje tu ingwa keje tu ingwa ajena kama anyewinte anyi ajena gbewin te anyi sanan baye ɛtɛɛ bije etu imbɔɔ je maa bika jebɔɔ ejebɔɔ kom to nte nisu iyɔɔ kɛkɛ heti kɛ koa ni mbɔɔ adaka ba ka jena na ne se jebi ive hara te shina phai amma abiha babɔɔ ba asina phenge ivi ihara tɛɛ sina phai ba. inte n sui iyɔɔ adaka anyi na bana ma jawinte i ubinge tɛɛ he jene tuwa na agui le tɛɛ me tɛɛ mbɔɔ aka ayesa ni igeati utaki ba jiwayir abin yɔɔ nono uje ayikintɛɛ kuma ubinge tɛɛ nyom kena sui ma daka ma yikinfe takɔɔ na sete ete ncheng a sai nu ubinge nwo'o’ su jehu nere ram ni ɔdehena nu nekeye ha sei nu ubin nuɔdehene atongi ubin me mbɔɔ mete ne na sui i cen haneba Kɛ na je aba kome nyimɛne ana bera tuki ntɛ noɔdeh na bana phei cewa intɛ ashɛ kɛ nima yei ishɛkpɛɛtɛ hm intɛ ashɛ ke sihum nuɔdohene sanan akoi ishɛkpɛ yɔɔ shi guni ashɛɛha ra aba e nyime satuki apheng intɛɛ nyima dena nehi onange nyime nima ba domin nabana apheng intɛɛ tɛɛ kɛ gui iban sosai domin intɛɛ aba ɛyime anisa cewa uɔdeh ɔbemi ntɛ kuma uɔdeh obema aphenge ntɛɛ iyɔɔ ntɛɛ na tuka ahe jawi nyime nyime sa nehi onange nyime sa wur nima bana ba ninte itengashe ayiki nyima igbam ɔchu ɛnyime shisa gusi nyim ushɛ su kui nyima jã nyi abana ban asɛi nu binge nyima su doki nyima nu udeh ba masa peri phei nu yɛváã masina petãã no ɔtɛi ba iyɔɔ ke tuki nyim a zɛɛ kɛ jawi nyim nike bani kuma kese gui gui ibange nyime sosai domin akoi abin raveyɔɔ ɛte eŋye kese dokni nyime iyɔɔ kena ze jawi nyime ɔchu nyime ma sisa gusi nyim masija nyi aban-aban.